Risies beñ ish risies beñ sic resfriad rac beñ sica <hesitation> lla ste shíga chic nis sune shi beñ ah nis guich gaga na sheta tein ne asta balo beñ per rrone chine ru rac beñ llechga mas tiop shí o choon shí bua nas ne beñ chic ro <hesitation> rsel beñ vaporu shibeñ cada llel chu vaporu shibeñ con yieñ beñ rre rdeb ne ten chi ca <noise> nubuelt pasti si lle beñ chic rdeine na exis ele tres ni nac par llechga ni bashune nis ti shibeñ nis sune shibeñ por llechga ni rac beñ tiempa diciembr ni nal na chic rac beñ llechga noviembre, diciembre rac beñ llechga chic ne nal dengue ish ni na pues lo doctor ish ri beñ rdei doctor ra pasti re ra beñ, dengue ruñ ne yobna te dolor de cabeza te <hesitation> rsala ni beñ depte beñ rsala Sheta fuers beñ sa beñ lla ste shí sheta sabor ro beñ ruñ ne yob ruñ ne shiliaga stedi nueb ruñ bagu cane na re pues ba gucane tiop- tiop guca dengue por sigac rnishi pasti ste lo doctor la gac sic pasti nisshi, pues dengue sic nac te shilia ruñ ne ruñ nal ne beñ ish ruñ nal shiliaga beñ na run na ne beñ na sheta fuers beñ ches beñ guñ beñ smandad beñ guñ beñ cuestis rac nal bel ruñ shiliaga sic nac dengue <hesitation> sic gal la gac nere ruña scomida ragua na sheta rac ne banga <noise> coma nasha vay conda chusanic guñne o nubuelt rsia yët ragua buen shetsa rnab ne gau beñ vay pur <hesitation> ra ni re nic si rau ra ah a sheta li nasi yob si gucne lla rbish ne nic lla rbish ga pues nare bso ba ne beñane <hesitation> chusa gan lo beñ ah chusa nic re. Rau rashi nubuelt rnishi gagua yët ne buentis guña ne guña- guña ra comide rduane na yët to ba shala ra binin seca yët nic rduane chic ndec shilo gau ra ndec pues sied <hesitation> pues sied shan suegra col llau pe ropsi <hesitation> <noise> con shiñsi banga vay nubuelt siet ne banga lo te plan comid pasi shiñ si banga rau ne su nga nic roc bal gau bal sheta <laughs> con shilo lane genfibra llet gaine chu lim ni lone ah lim ni ra nac buen pa llechga ah par rú nac lim ni <hesitation> chua lo neep ne lle beñ buen sa nacne con chen seit chic lle beñ nic nac buen par <hesitation> rú.